Va- raha nohaniko farany vary m- vary maiagna miaraka amin'ny romazava. Nagnanaovako le vary maiagna sasagna vary avy amin-jay arotsaka anatin'ny vilany misy rano avy amin-jay atotry am'fatagna avy amin-jay miambina izy ritra alanalana môtro avy ake amin-jay masaka izy lasa vary maiagna, avy amin-jainy le nandrahoako le romazava amin-jaigny tômaty ndraiky felimafana miaraka am'tongolo sasagna mady tsara ata anatin'ny vilany misy rano avy ake ata sira hely avy amin-jay atotry am'fatagna izy mandevy izy masaka, zay. <noise>